الصراحة المتاحف المصرية هو النوع المفظل لي، ليش؟ لإن المتاحف المصرية فيها تاريخ وحظارة كمان زي المتاحف الفرعونية والمتحف المصري الكبير أستمتع جدًا فيها عشان أشوف فيها كيف كانت الحياة زمان، كمان أعرف أكثر عن أجدادهم زمان وكمان المتحاف هذي بتحكي قصة مصر بطريقة مشوقة وممتعة.